Ho dimi ɲanwure ,aba zaponɛ ra ani nɛɛ ba we boɲa nicoza, baɲa we boɲa mi nibanh ,ba ɲa we nɛ aho yura ma we semu sin. Aho yurɔ cii oro bie sin wa ma'o mira bua, a ho yura cii. ba we amii ni coza na baa ninɛɛ, ba zun mite bie ba tawɛ a we ba zunbun.